Nida tinayó chutuyó a tikachí ta xadin xadin no i iintichi xa tangu tu tinayó ta xati ho o on. nida ikuti no ña ho o on. koño nanro ta ti'chutu yo'o chí oku katia chí ña nra kuali kualiniti ta kitiyo xa diintu ña nga ichanti ta ngu ho o on. tu tu tikachiyó xadin tu ña nga ichánti adu ña kichán tina ichán ti'chutuyo ichán tinayo xa din xadin ña kichanti taxajan tá luego, luego ni xao cuenta ña nakitiña ngu tina ña kitiña ngu ti ti'chutu chín ña kitiña ngu ho o on. tikachí chí xaka ixanti xa din no ña kixantíta iinti yó ta ngu tina ta xhianti ta ti'chutu yó'o ta xa din tu kanti, ti'kachi ta xa din tu nreiti nridaituti kitijan ta xa din xa din xajan kao cuenta nra kitiña ngu tina ña kitiña ngu ti'chutu chi kitijan xadin xadin gakuti ho o on. din forma aketi xhianotí.